Hamba ndɨra muhimmaci na midzaku kafin ndɨ ɗuma aurɚ ndɨ baitla kanza to lallaifa hamba ra muhimmaci a tu waw un gyaɓiya ka findi vaza kanha jɨfu dama do doka mi mamani a sharida jagi kafin ndi bai amma tlin haza yauwa sheka a takaice makwaya ka bai washasha irɨn vahin vatlin ai irɨn vahim furfudi niwima ndɨɓitsir to ndigakani mɨyata ɗigaɗi gɨ agnama a wun kfin ndi ɗima aura ka a tlinatu burrata ma miyu dima tlin bagani agnama makwaga kafin ndima aurɚnaza kamatu ndu jaa a ɗim jaa mauke kafin ndɨ ɗima aurɚ naza kani ndi mallake manuma to mundai haba mudata tunani dikɨn atsakanin ghɨnsi ji makwaga kafin ndi vaza tlin haza ndɨ ɗima aurɚ naza kamatu lailai di mallake agharatlasu irin tarbiya a gharatlasu irin horo a iyayɚniza kafin ndi baitla haza. To hamba da bukace nafarka ji na farko wun digna zaza mahakili wun ndighazaza ma biyayya yauwa ndi ndi suna wahul halu ndi sina ɗimakɨ biyagya aji wun makaye kafin ndi baza tlin haza kani ndisina disina irin ka idodi ndɨ sina irin dokaki yauwa ndisina ndɨ mara illimi na addini nazani kafin ndɨ baza tlin haza irɨn ɗigakɨ suvun yauwa irin a canono na tiivon dolɚndi kasace ai iyaka kafin baza kanza aji aji makwaya kuma misali wun a busa zamani coonaki gaskiga miyatlin hamba da bukata na farko wun ndɨ kafin ndi tii katlaka ji illimi na addini ina illimi na boko to aɓu gare na makwaya jika to tii jifana ganwankani tii jɨfana kafin ndɨ busa mataki ndinsu aurɚna farko atakaice ndɨmara illimi na addini dai dai kwarkwado yauwa ndidina wahal halu naka. yaddai tii dabi ndi iya sananusi ndi mara lai karatunusi tisa sanaa tisa sana tisa yauwa amrsu karatu nana baaddini amarsu karatu nusi ba boko tisa nutsuwa asɨnsu sonaa to ndiyan niƙya kutato akamata kafin lai gaɓuna ndi ɗima aurɚndi mallake ndiga kutato koni amma mi mɚmɚni mimatlu sɨn busi yauwa kafin ndi ɗima aurɚ asɨnma asɨnma a mallake a a ghaghiyamau wahala na dzahu kuma asɨ asɨn asɨnma karatu na addini ko gaɓu asinma na boko. To mimatlu ndi kasace a a jɨfanas date dole jɨfana kafin ndimma ndika sance di ɗima aurɚ amarsu aghaghɨsu wahala irin na zahu amasu kuma mi mɚmɚni mi kabila na mɚmɚni mɨya wi hali baa figa naga midzima aba tama makarankau amma fiyanaga irɨn raguwa nusi tuwahi baa gɨrmakɨ ji ɗahu biiaga ji ayi to mi wanka hamba mida tlu ji yauwa midzaku ndisina acon irɨn na tivan yauwa ndɨ sasɨna hamba kamatau kafin ndivaza kaha jɨfunaza dibi ɗimau.